Ra aminahy manokana longany <hesitation> sy tonkony oe zarazaraina zany ny harena de avy akeo ampitoviana hoe, amegna ansôgno ry iagnona de amegna ansôgno ry iagnona satrià: ra ohatra ka hoe olona efa efa sy zatra niasa atramizegny ataonao zany toloranao fôna an'zany, de lasa sy miezaka izy ami fiaignagna, de io koa zany matoa hoe natao hoe nisy magnagna misy magnagna de misy fihezahana tagnatin'izegny tao.